Ardillareta kiraïpa oñovatu jembiu, kua iroi oïyave kua mimbareta... Oeka, ikaturupi jembiura jaema guirajareta oñovatu jokaipe oñotïreta ivipe aniara oikomegua sugui jokogui jaereta jou.